A fanasana lamba amina tagnana zô an dia alena i lamba igny a dia hosorana savogna nakôa hoe vorahinô agnatina ranona savogna